Jaenungavi kua tëtä, aenduramboeve kua tëtä jee, mbaetɨ ou seäkäpe ,jare jae vaera kïraï ko kua tëtäva, jokoropi aikua potaa jaevaera, kïräïko yogueru oiko, jare añavërupi oikoretava, oïmeko aipo osauka reta kua jëtäreva, jare yande yaikuaava